To dalak badai, chaba ni badai metka də afətka pəra badai. ga əmda be yawu metka də afətka pəra badayak. kwari jəntlau dək dalak badai, əmda vaskəja dala ga badai, ga daten kə bata kaskə dala gə əmnya bam bam bai, bi kwaya əmnya banata bai a madua dolini ko kənchu ko kənchu bai, əmdiza kədagi ni, kasak da zənigi dala ga badai, kaskechi dala ga badai, kə batu kaski, dala dək əmnya banatubai, gadak daten əmda va jlumu, va dala gadak kuba kasir. koda əmda a dalak kasir gatam yayi əmda pudku dai əmnya bana ti bai. to inai kəma əmda da waskuku dək apunau dək əmdak fagi bam, dajak zanzanau, to dolai əmda awaskak dalak badai dək zanzanau bi kwaya apunau. to iri kəmdunau ne va waskak dalunu, dalaza daten, əmdak badek daten adala gi, azu ah ah azu finkənau jappa, bi babu fi vakfi gaku kak tanau. daten əmda a dalak badina chirra awaskanu dək figadini bai, badi yau chirra. amma tonakau va waska jappa jappa alik fagai. iliyu gadi ni apunu har na va maka da kədək badai, amma ali ti babu, ah akchi gabiya valatu ga biyu jlamu gawa, ali amma yau har i sərtau aʒu maduwak fagi be babu kə bata kaski əmdi, galak, kədagi dalak ga badewu i banatabi saidai kapaltichi dək dalak ga badi, to iri kəndau waskəka ənda bebi vajlumu dek uktlayau vatfe i kəra vane asək vane ili bam bam, gadau ʒa dalat kəkchi, dek əmdabe babu taten ga jlabak amaduwa ane i bam bai vajlumu ah anfani dək əmda bam bai, to dole dalat kəkchi a kəti bambam dək əmdabe vane i kəra vane ibuwa dən nanu dalatəkchi a jluwu bam bam. to tani datltla dai əmdi ʒa kərbatkəli ko amanli bata gəma kaja askegi ko amanli bata gəma kaja askegi dala də bade chirra. uktlayinja be a maduwa askegi dala də bade chirra, amma gafkegiwu a waska də apunau jappa jappa. əmdabe kədaja dalatkəkchi ga badiwu chikka kəda inda be babu <hesitation> gəmaja kwari əmdabe gəmaja askegi dalak bade chirra kəda əmdabe a dehatkəja. fiu dai babu nanu gadak fi bambai gadak <hesitation> ajakan, dajak takəda dajak gakaku bai fibai vatfa tiya əmda dai va dəra jlumu əmdo ʒa dalau da kati fagi gafke akau fagi va kətai kəma. ʒnku ati yau dara bi babu va naidu ndalalu kawu va dallu.